نعم <hesitation> المشاركة في التصويت في الانتخابات مهمة جدا، لانها تعطيك صوت في تحديد مصير البلد، وتساعد في تشكيل الحكومة، <hesitation> لما نصوت احنا نعبر عن اراءنا و نشارك في صنع القرار، اذا كل واحد اهمل ممكن تصير نتائج ما تمثل رغبات الناس يعني الصوت الواحد له توازن ويأثر.